E! Azafady moa e! <hesitation> Lasopy <hesitation> legioma n- nangatahiko takeo fa sy lasopy laoka, laoka ndraika namianao anahy ty nefany a legioma nataoko takeo. Sao de nafamadikanao fa i mety ny an'ny olona mety ny an'ny viavy reo angamba i lasopy <hesitation> a laoka namianao anahy ity fa lasopy legioma afaka io koa aheregno kely de ovay ny anahy fa aha zaho ndraika sy hihinana an'ty e!